A rehefa agnatono hanina zany anao a, de mila sasanao sara by alongany hanina zegny a atononao igny de avekio an adebakanao ambonin'ny afo, de izy adebakanao akegny igny a de avadibadikanao akegny de andrasanao masaka sara by sy zegny vao batenao amin'ny akegny.